إذا كان عدي فراغ تع ثلاث ساعات يومياً، راح نقضي هذاك الوقت في لعب ألعاب الفيديو المفضلة لدي. عندي ياسر ألعاب راني نحوس نلعبهم <noise> و ما عديش الوقت. و أحسن أنواع الألعاب اللي نفضلها هي الألعاب تاع القصة، وتلعب الشخصية الرئيسية وتدور <hesitation> أحداث القصة، وراك تبع في <hesitation> في العالم وتستكشف فيه.